E leyi ɗewgu am, yimɓe na gaɗɗa firta ɓanɗuji kewuɗi, Yimɓe na korsini firta ɓannɗu, Na teddini ɗum sabo de wiaka no a na wooɗi e cellal na walla neɗɗo heɓa cellal faa wooɗa. Firta ɓannɗu go'oɓo fu wala latugol ball, ɗum na waɗɗe sanne e leyi ɗewgu men woodi dun ngam horsina du jamanu men. Ndende firta ɓannɗu on, Mi nden joganiɗum waldere sukkaɓe jokkolɓe yahoɓe na lata bal e leyi bandiraabe e sakiraabe ngarto e lebiiye. Midon jogi firta ɓannɗu ele durumi juutal ko woni yimɓe nyibe. Wurto e horsina sanne nateddina sanne dedeji nanenga nden no witti dum fu no firtata ɓannɗu no be fijirta pucci E wadai no saali kambeji amin ngara e heɓa teddina sanne. E no wicci ɗum fu firta ɓannɗu hala doggudu be jei gaɗa ɗo an adogga ananata ndora dowe, Btandu firta redu firta sittude yimɓe dala pucca nden mauɗo maajum mauɗo da fittune sanne.